O ntaka kiti ja yu'uda kaku in taka koo in xikui in sapo na'anu tniñi yuka ka in taka kiti yu'uda.